Iin, uu, oni, ko, o'on, iño, uxa, ona íín, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi ko, xaon, xaun iin, xaun uu, xaun oni, xaon ko, oko, oko iin, oko uu, oko oni, oko ko, oko o'on, oko iño, oko uxa, oko ona, oko uxi.